Nuuq meduusiq vai millimalligaq vai kuis näid kutsutas, naaq ummaq jah nigu üts sült, a nääq <hesitation> kõrbasõq kuikimuudu. Ummaq iks kihvtidseq.